Deu di che cunosu pa vaire la cultüra dël Canada, sai mach ch'al e ün pais gros ëndua a ie tanta natüra e tanti animali da da vëddi e li ën Canada famus al e l'hochey ch'al e lë sport nazionale e al e co famuza për le cità suterane-e